القطط والكلاب لانها كائنات جدا وفيه-مشاعرها صادقه حدا من نحيتك لما بتقي فرحان بتبقي فرحانهالك لما بتبقي تعبان بتفضل قاعده جمبك-عشان بتبقب خايفه عليك لغايه لما تخف لما بتبقي زعلان بتحاول علي قد ما تقدر-انها تطلعك من الي انت فيه وتبقي فرحان